Biu ason besi biu ason be omine okin kaki yei soru bedei pon, owo bedei pon awo bo yi bo pon akiwaribo mieniiyibo ani biu ason besi teen mia ason bo beibaimi emi kon ki beni beri ani ebeke ason bo kon bene beri ani furu puwai yai biu ason bo amini furu puwai yai mia yeibo anmine furu puwaiyai amene kon akibo bene beri furu puwaiyai kpo aki bedei poimo then bianye bei mi aki beniye kpo mi, beni beri beni ason kpe emi aminikon aki beyi mi atuwa bo emi kon aki beni beri besiye beidei poyekpe me akin wari kpo tuwaim beneason me mia furu puwaiyai ye bo kon aki bedei kpo taubam pinaye kom emikpo aki pinaye bo kpo tavbum bedei pou beni kpe mi aki be bedei pou ye bo taubu bedeibo wam pinadei ba kpili kpili ya birebo kpo ba eloliya owasun bo kpo pa pa kai emi beni beri yai emi aki beni beri miye emi yibomiye emi yitabu ye emi ani aminiyo ani be ason mi bai emibramini yo. Ason pai mine amine nein ason pai kpe mi aminiye aminiye kei emi izon-ason emi, ebekeye-emi, beyond emi mukemi <hesitation> yoruba ason kpo emi ka atubo ka mietiminoba akitubo berimo tuobo aka ba agon bai aferiri ya anikpo emi so anikpo emi so ani ason mine emi pabei aniominiyo